Noy jongoduje, iri-iri jongitgol, iri-iri noy safori nafa nyante. E safi ngam e wodi jongore ndu jongirte tawa bilna. Jongedu jongirande non nyandu muɗum wela sa e wodi noɗɗe to jongi-jongi fa ɓendita, yande jongama fa ɓendi fu a tawan ko weli nyanɗe, ta nyame ɗun torota redu maɗa woɓɓe ben e jongira wai docce hite e katana woɓɓe bo e jongira nebban, woɓɓe bo jongira hite no nasara, woɓɓe bo e wodi nebe waɗata tawa huɓɓi hite watanan e nebban tawa jaba gollira non. to ɗun ɗo fu to nafa maɗa ka berna fu ka wela <hesitation>